og nítján er ár listar í

hjá Listasafni Reykjavíkur af því tilefni verður lögð áhersla á útilistaverk í Ásmundarsafni á sett hefur verið upp sýning á völdum verkum Ásmundar Sveinssonar en samhliða þeirri sýningu fær Listasafn Reykjavíkur til liðs við sig fimm ólíka listamenn sem eiga það sameiginlegt að vinna með fyrstur í röðinni er Sigurður Guðmundsson einn fremsti listamaður sinnar kynslóðar

hér á landi Sigurður býr í Kína en

eftir hann má finna víða ekki bara á Íslandi heldur líka á Norðurlöndum og í Evrópu á sýningunni skúlptúr og nánd sem opnuð var um helgina eru frumgerðir af mörgum af hans helstu útilistaverkum samankomin á einn stað ég hélt að þetta væri ekki hægt sko og var dálítið stíga fram í sviðsljósið til að

valda listrænu slysi er ekki eftirsóknarvert en alvöru sýningu

finnst mér og ég er mjög ánægður mannorð mitt mun ekki skaðast öll þessi módel eða frummyndir eru gerðar úr

gifsklumpar og sirka módel heldur nákvæmlega eins eins og viðkomandi verk nema að stærðin er allt önnur útilistaverk

borgum er mjög vandasamt mál og opinbert rými

fyrir útilistaverk er ekki rétti vettvangurinn til að experímenta með eitthvað nýtt það gerirðu bara í vinnustofunni þinni samt verður það að vera nýtt en ef þau eldast ekki vel svo er hún búin og þau standa í hundrað og fimmtíu ár og aumingja fólkið sem býr nálægt

hef ekki áhuga á því fyrir sjálfan mig svo þau eru öll abstrakt tilfinningar sem eru vonandi poetískar ef verk mín eru ekki póetísk hafa þau misheppnast það er innleggið í það ég er í miklu meiri díalóg við

að vera svo lengi þar en ég get þó ekki sagt að kínversk list hafi breytt minni list en fæ mikið að borða borða af góðri kínverskri list nammi namm þú býrð í Kína kemur reglulega heim

hratt ég

svo mikið af ferðamönnum ég elska þetta ég vona bara að þeir blandi blóði við hinn hvíta Íslending geri hann kannski gaman gaman fyrrum matvöruverslun breytist í gallerí

sig á ólíkum listgreinum á námskeiðinu stóð nemendum til

á prenti

vídeóverkum helgisiða og

fjölbreyttur afrakstur var svo borinn á borð fyrir sýningargesti í eina kvöldstund ég er

Listaháskóla Íslands já við erum búin að vera að fókusa mikið á ánægju í gegnum listina gera eitthvað skemmtilegt þú virtist vera að gera eitthvað skemmtilegt hérna segðu mér

ég var að leika mér með vatnsblöðrur ég tók þrjár og frysti þær og bjó til skemmtilega skúlptúra úr þeim

var að sprengja út um allt og henda tveir krakkar sem tókum þátt með mér

og svo komum við með þetta allt hingað og

að skipta svona um listform á tveimur vikum var það ekkert mál það var bara ótrúlega gaman kannski svolítið mál en við tókum því á léttum nótum

við erum á bás þar sem við erum með

og erum að prenta með því hvernig er

það er mjög gaman alltaf gaman að leika

ég hef aldrei prentað áður aldrei labbað inn á upp í skóla áður fékk bara að vera með á síðustu stundu lærdómsríkt og gaman þú ætlar ekki að skipta úr dansi yfir á aðra braut eftir þessa reynslu nei en það er alltaf hægt að gera bæði það er alltaf hægt að gera bæði